Nosaurioreta oimeko, so iua, ñana, ua jae kua reta yandepuere yaesa, oyembojee, velociraptor, tricerato. diplodocus, brontosaurios, alosaurio, troodon jae jokua oyemboj